Tama iri hwei ason ki nu a wapan i ba wa ka pyii joneiju, jenza, natswi, zawi, chukone, di, sonfa, ane, gbayo, aye, weku ba keniju ki be jonwojua ason wa kapyei ki be aso a jonwoju chi ason wa i na mbu mikhin wa chidon pai ka bye ju wa ri pye rito numa i ri ya ki tan wa wa chidom i ri ya yake ma yi chidon i ma ke mbya yi chidon i ma shashi chidon i ma tswa nde yi chidon i-i ma ke ma yi wura i ri pam a cho i jen bu bye-uka i ri pan acho wa ya ki sumkpa abu ku i ya i ya nnu jen i ma ya i ma ya i sumkpa abu ku i ma ya na jen. Ki be jen leye bacho ba sen bacho ba hoga ba na ho acho ki tan wa wa chidon be ri kaya ki fyin be ya wai ajen yi aku be ka kye ma yu ta fa ai batati ho i di chi ki byin ndo agyen i ri shashi i di ma nya a – asun bu hidon ba nu wa sansan wa ku tsa yi wa ku pan’i bi be a jonwujo i ri mbu mikin i ri tsovyon i ri gbai jo i ri shun ba ayon ai nyunu wa ri i ri shun ba avyon ba i tsa nyunu apyia i mbye be ba i ri shun ba be pyunu wa ri ki ba a nyunu chukona ason chukonea chi ason ba wa ba nani be ri ya daa ba ri ya ya hobu tai be ri ta abu tswi tswi be ri nani i ta zamkpa i ri na abii shim a rogo i ri na fyeken ki be a dukone ki be ason abu akenuju. Ason wa ī na chu chu chu wa be mba a ai apa wa nwai wa be na bau dan yesua ki be ason bu akenju i ri ya ki tam wa wa chidon i ma ke mbya ma yi chidon i ma ke mbya ma yi chidon i ri mbu mikin yiu ki be annyunua ji anyunu wa i di nde abuju i di ko ga ando avyou n bazin za tswi tswi i ri ko abujua i ri ban ando be i ri ho i yi be i ri ka amdo abu tsu i ri na jen i ri mbu mikin i ke ki i ke ma yi chidon abu anyunu wa be mba a kuu apa wa hu jijii afen tswen gbo numa i be anyunu ane chi ason wa be mba ki yo wa ndi mujim ba be mba ki be ason abu ane ba ryunu abyia anyunua ndi muji ba i jiji ye ba chi nyunua a didon tsa yi ayoi be mba bi ki fen tswen wa chi kara. Ndi muji ba anyunu ba kuma ndi ke ma yi chidon i jiji anyunua wa chi kara i fen ason kata mbya dan ra ason bu anea chi ason wa san kari kata ki fen ason abu atswei ngwa abyia ra ason bu a zawi ason nyin hun ason wa i ri ya ki da ba nani be ya i ga bye tsa ba a chukone i ri ya tu ahin i ri ga bye nde so a chukone jiji ye ba a a chu ma koa i nabu, i labu ji ji wa i du, i ji, i wa i gban i be ason bu a weku nde na bi ason bu kenuju ya jonwoju chi ason ba a ba nani wa ba nani ki ben abuju wa be ta ki da hora kata ason bu aweku ba kenuju ba jonwuju ba na asii be na hwa asii be ki da. Ason ne ba ason gbaya ason wa ba nani na mu afyeken wa be ta ki be a chukonea, a kenuju ason wa ba nani ri ka asii ko u ma nau u ma ya ta ki be a chukone ba u ri ya da avyou anwuzau u ri ya hwa zau yo asi ku ri nya yu u ri ji uri wa yo. Chukone chi ason wa ndi mujin ba ji ji ye ba ason wa be mba a nwuzam wa na te bam time wa i chi lo i fyii fyii wa mamam ba fen kindam ndan am ndi anwu wa kenken be ka mba anwu zun kwau ba ayo wa be mba a kimda nda sai mbu mikin ndam a asai nchin di anwu wa keni ken ba wa kapsyin mbi ngo ngi wa kinda bi na hue ku na hwe wa mbi chi gbedi bawu sai nna mbye yi acho bu wa nna chou ra nden ye ngode wa be mba anwun dun ba atsun ka gbem ku ri bi za anu tsun be na tsun da ki be ason bu di ndu mwi ba asona ri ba jiji ye ba ason wa ndu. A fa bu wan in kabi itan wa fuufa, in chi khibe ayo ason bu a zawi in ta fa wa kabi ataan wa fuufa wa kwaki inbi be bi yin wasika wa fuufa ki be ason bu di inbi ki tswen. a in dan a’ indi jonwua, ki goani? Nyunu wa payin in kaya in tam wa fuufa mbya apajukun hweh be nari kin gbu gbu numa sai mbyei azun ki fen be dan in na nya abye wa be na hwa abe abu atan wa fyen afa ki yo sai ku dam yi dan ra abe atan abu fa wa hwah hwah ko ma ko be aso wa zenji wa ki vou uri hwa ka sai in dan yiu damra in tsayim ba in bi ai ya ku ya tayin abyea indi du apa wa ki tsan yo ki yo, ki bya be na ri bau dan ranan gizo sai i kaya’a ya tu chii wa sen tan bu abu tsoi anwu wapan wa ki uka sai mbau na zen anu nasar sai ku dm nwuza mi wa ku mbya azem nda sai ku da a nwuza. Sai ndan ah auma anwu wapan ru vii se ku vyou vyou ki byei ku dan aah vii ndan to ngode ndu bya indi nwazu yo, sai ku hwan yo abe manta yo ki byeí tafan abe ku nde ka sen nde yim ku ta yim kina nde ndi na kyoukyou ki fen a tan wa fuuta ra ku dan yin dan mh i mbia avo baani i rai na mara bia nwoh ajo du nso hwan ki bye a fa wa fuufu nka na be bua bye na bau dun class ba i bye nyunu wa ji mbu mikin nke ma yi chidon ndan ngode yu wa nde son ba apaa ki bye a son’a wa ka ra ason bu anatswi chi abo wa bye naba ayondon wa nde bi i fyín tswen kí yo ndi mujim ba ason wa ka ra ba jiji ye ba, ba tare ba a ku ba ndi ya baní ki fyin tswen wa a raa, ason bu a gbanyo ason bu wa a chu hom ku ya ben chi pa wa kapyin ya ben ki mbai hun. Ku ya ben ku ya mba anwua w kapyin ki bye ason bu gbanyo asoa ra chi son wa mbu mikim i yo jiji ye ba chi nwuda wa kapyin kata ki fen tsu abuí waa i fen atai ason bu kenuju ason wa be mba a chu hoí wa kapyin ki yo bye mba anyunu adídzu nwa tswana abu son kenuju nyunu wa ji amamam ndi dzwai son dan ku nde ape abu ngipyii nde sen ki pyu ku na ni ngi pyii ku na ni ngipyi vii a tutu ka gbe’a ku dan yi atam wa mba dan a tutu ka dan ku dodun bye nde wu ya ki tan bu gantii sai kapyia bye zaa ah ayomí wa mbam tu mba ki cho a mba anwuzam chuho wa kapyin ki cho bye zan bye ki tan ahín ra bati ku mba ki cho chi numa anyunu wa jii chi ayuno wa mujiji ba jiji ye ba ason wa cho ason wa kapyin asoa ah ah ayom ba atam bye du anwu wa kapsyin bye kí yo. Ki bye ason bu kennu ju ki bye nyunu adi zun-nwatswan abu son kennuju ah nyunu ah ah ason bu are ku ason wa ndi mujen ba i fen son kata i chin ye ba chi ason wa nka pyin na wa ah para nani sen’a wa nka sin i yo hun ayondo dan yín dam nfai nka sia i bye akennuju ndam u dan da ah abum ndi kan si ki bye kennuju ba ndi ka sin ki bye a son bu aweku jiji ye ba time waji m bi í tam wa fuufa abe kasai i vou ah ah atami wa mba mi sai n ya ya hwa sia ki bye ason bu weku a nde abe ri bi bau i tan wa fuufa i bye aso buu asonfa ndi mujem ba asoa ba i jiji ye ba. Ason wa u ma nde bu ma nde pyin u ma pyin a zamkpa ko fyaken ko za ko rogo ki jen u ma ya da u ma tsau san ba kapya u bi ndo ason achu ri ga myi hwoo i bye abo wa ria ki bye ason ki be abon ni kuma ason wa hwa ntsa ki be ason hu, ason wa ri achu nari ta ko kuma be afa titi na ki don ku ri ta achu hwaihwai numa ason bu gbanyo kata abon tsunyo.